Aan bala ujool bo buñuho, aw bémundum pañé ujahoor sén aan hahu, jimundum jimiroor sijiko bala aw béjool buganogéén do. Aan bala ujool bo buñuho, aw bo buñuho aan haan umiré han jimiroré sijiko, han jijahoré, jimiroor sijiko imbi utiiŋ do nubay do gasumay